Po yo digo que no porque son animales. Porque yaja quemeh chehcehutoc san por quemeh para tlaixotia <hesitation> pos tlaixiteya amo quicaua itlah macalaqui. Aja Naj inuatitia ax tlaixohtihto nicon, amo ixcaua yacah macalaquih porque tla yacah calaqui ixquihtzomah, tla ohcon inon quihtzomas ayahmo calaquis, aja porque tlamo itlah chehcheutoc pos amitlah oncan, <hesitation> masqui ica youalih tla quicaqui misto pan cali tzicuintinimi tlahcon ya uahuanoua. Ohcon ihteca chihchiutoc porque para yacamaquisa quemahmati inon quimahs calaquis aja, solamente inon sirveriui, pero amo ica normal pos quemih tehuan tiguientes pos quemeh inon tiguentes cuali titlahtlahtouah pero pos yavel vili tlahtlahtoua chichiton yauel tlahtlatoua, chichitoh alvil tlatlahtoua ajam, san por tlaixotia, pero amo tlahtlahtouah ajam <hesitation> san para matlachia uno cochtecah para matlachiya uahuanohticah aja, pero para mauahuanos uahuanohticah, pero matlahtlahto ahuilih ajam.